بحب جدا اتفرج علي الأفلام الأجنبي لأنها بتكتسبني ثقافه اكتر و بكتسب كتير اوي في لغه الانجلش و بتحسن عندي النطق و الكلمات اكتر.